Jora rwgwui nwngjagwui tongnai kaisa soup no babijagya manwui rok dalogwui teibo kothok khe swlamwui mano. O manwui rok no dalogwui songkhai soup teibo motom tei kothok khlai mano. O manwui rok wngkha narikra bwtwui apple kaoji vinegar badam mogodam toktui tei hokutwui o rwjak manwui. Narikra bwtwui dalogkhe soup kisa twuilwluk ongo. Rukjak toktwui no dalogwui bo soup ni thokma no kwbang khlai mano. Badam tei mogodam kwlwui nobo dalogwui bo soup no kothok khlai mano. Amtwui hai khe teibo kwbangma manwui dalogwui soup no kothok khe chawui mano.